Võromaal iks korvpalli miildüs inemiisile kaiaq, ja jalgpalli. Innemb oll' korvpall popimb nii Võromaal ku üle terve Eesti. Nüüd um jalgpall või-ollaq esiki popimbas saanuq. No nii kolvpall ku jalgpall. Noh, kegejoustik kah iks om, a korvpall ja jalgpall ummaq põhilidsõq.